هلاو حبي رؤى الف الف ميروك وان شالله بالرفاه والبنين ان شالله طولة العمر سوى ثنيناتكم وياربي ترتاحون بحياتكم والحب دائما يمليها وحفلتكم جانت كلش حلوة <noise> والف الف مبروك